Fomba fiarovan-tegnan’ny sokona na trandraka i volovony marangitra iny an, de izy koa tonga de mitsofoka ambany tany akagny an, <hesitation> de sokona manokana le izy magnano boribory iny de malaky be izy mandeha avekeo. Zany mi angambany.